T'such wi'inkabyë o pë kaj este jue a'ax dun amaxa'an am i'ixë horneado este jue a'ax jedun, myt yë ka'ay a'ax dun yëdyun o yajwaxë ko'o a'ax pëk uk jyadyë o ko'o a'ax nyëwi'inkayë ko'o mëj xë a'ax siemprëm yë jadyë myt je'e ka'ay a'ax jedun ji'im jadun yaj waxyë pues jënotyë tokotyë yak at'sop jedunbë ko'o jedun ja'a kayanëp ja'a ukanëp y este pues yëch dun kë nuk abëjkyë adyun.